Pues nare ra deportes ni nan zacka run raba nez ré, ná ra atletismo na ra, <hesitation> xilani, futbol, laga básquet bol, laga boleibol, laga, ra nii diz nanzacka run raba nez re, na –na ra ni ra deportes gy.